<noise> To mi nani sappo e goo kam, aran ɗon ko ɗum wiyata janndi sappo e goo. Ɗiɗa ɗon, ɗon ko ɗum wiyata Apollo eleven. Ɗoo kam, kanjum woni taskaram feere koccu ɗum himɓe daga leydi, daga duuniya yaari ndu leydi mas.